هل تفضل امتلاك طاهٍ شخصي أم سائق شخصي؟ ولماذا؟ بفضّل امتلاك طاهي شخصي، لأنه يضمن لي أكل صحي وزين يوميًا بدون تعب الطاهي يجرب لي أكلات متنوعة، ويخليني أستمتع بوجبات مميزة في كل وقت أما السايق، فأقدر اركب وسائل النقل إذا كنت محتاج